الأشياء إللي تحتاجها: كاميرا ممكن تكون كاميرا موبايل، أو كاميرا احترافية، ضوء حاول تجيب مكان في ضوء حلو مو ضوء الشمس المباشر عشان ما يعور عيون الشخص، خلفية حلوة ممكن تكون حائط أبيض أو مكان طبيعي، كيف تصور؟ أولا اختار الزاوية، حاول تجرب زواية مختلفة عشان تشوف أي زاوية تطلع الشخص أحلى؟ ركز على العين، العين هي مرآة الروح، فركز على عين الشخص عشان تطلع الصورة فيها روح.